स‌सारमी पाइन्या सब्भन्दा नान्गादेखि ठुल्गासम्मगा दशवटा जनावरहरूको नाम यस्तो छ: किर्मुल्लो, पुतली, माछो, उल्लु, बिल्लो, कुकुर, बाघ, घोडा, हात्ती, ह्वेल माछो ।